So gonnga alla dum noɗia, ɓi adama hunde fu hanna wayilitinde tabi mu dum no alla tagirmani, dum burɗa mojirde. Alla tagii neɗɗo e kiɓɓal tagdi taweteendi. So a ƴeewii fay so neɗɗo barmii nde wootere. So sawrii a sell, battanɗe ɗee kaa daroto. Laatotaako hono no arannde o Alla tagirmaa nii kaa.